Tabuk ni jora kaham bithi chana bagwi agee ni borok ni sai kwbangma bisi banchi o. Oboni kaham bai hamya bai no somaj o tongo. Tamoni hinkhe kwbangma bisi ni bagwui borok rok kwthang tongkhe belai no sakni bemar ongui mano. Je nogo raang ree ni jwngjal tongo amutui nogo bura bwruichwk rok jai khe tonjakya. Bura bwruichwk rok bo kosto mano tei logi o tongnai rog bo kosto mano. Agee o khe bithi berai kwrui ongma bai borok rok doti no thwuijao tei bong ni ukulogo cherai khonai rok no yakraui kwlango. Amutui nogni cherai rok belai kosto khe torjao tei sikimung ba swrungmung rok man ya.